Banywani bangye barangambaho ahari bagyenzi baabo n'ekiragira ngu barangambaho nk'omuntu ow'ekiniga kingi, nyowe nyine ekiniga naanyigire n'eshohera tekaahika tekandaba omu miisho kandi ndagamba bingi, naanyine ekiniga kandi ekindi eki barangambaho n'ekiragira ngu nyowe ndagamba kubi nk'omukiga weena nk'akwagamba, okugamba kubi n'ahabw'okugira turagamba amazima, nandakukunda ndakugambira ngu haza naakukunda, na ndakwanga tindakukunda tinkakukunda ndahika ndakugambira. Kandi ekindi ekibarabaasa kugambaho kurungi n'eky'okutangirira abantu, nyowe wiija ndakutangirira kurungi, nkuteekyere, nkugaburire turye ekyo barabaasa kukingambaho gye, kandi ekindi n'eky'okwendeza abandi bagyenzi bangye, tinkaakora ekintu nyenka.